ما أدري والله، أنا ما-ماني على دراية بالحيوانات وكذا، ولا أشوف الحيوانات أصلا ولا أهتم بيها. أروح بس أزور، <hesitation> حديقة الحيوان وكذا، لكن ما-ماعندي معلومات عن الحيوانات كافية عشان أقول لكم الحيوان اللي يمثلني أو ما يمثلني. بعدين، حنا راضيين بنفسنا كذا. ما أدري أنا شلون، الحيوان اللي أو أحس إني جريب منه. ما أدري، هكذا الموضوع.